Inkoko zitangezimanye wizo wamteka aweni kwa sababu zimanyile ing'anda sile muno zikalala alimunozimanyile, many zino zyamanaya winowaziteka waiya wino wazifuga zisifuma pazi akazipela ichakulya umung'anda kwene mumo akuzittulila ichakulya wiyo awino zakapela zyammanya kwa sababu ngi zayamulola iziti nkumbi impumba au watuletea nga amasi watuleta zikifuma panzi zitangezima nye wino mukola nkoko aweni! <hesitation> bora inteke <laughs> zya kisasa kwa sababu za kisiasa zizi zikutegemea ukulishwa kuliko zyachifipa zino zikufuma ovyo ovyo lakini ikawaida chikutakiwe ufuge aya mayayi kwa sababau amayayai yanditotoa na ana ange zikuvula kuliko yaya aya nyama ntupu maana ulamala pano ukulya, afuzikipata nlwale asa mwezi wa kumina mbili ukwene unakukuli dawa dawa zino takapela tukutumia umapela wakala dawa umaduka waika iseemu imwino wazitelela umuchombo wimbila pansi pano zikaya zikumwa manzi.